Kití kama xachiyó tá ho kovio, ho xakuá tikuaí, tina kitijan ngu kiti nra kama xachí, ta kiti xhika kue kue yó ta tiyó'o xhin lakonnro, chin ti'chutu kitijan ngu kiti xhika kue kue chí ho o on. ta ngu tiyó yo tá, kue kue lia xhikati ta kitiyó ta kú tioti, na ami ni kuni na konio noti tá va tituti to na hovati ini veeti na xa oxa tioti chí na tututi ta ho tututi chí va xika kamati, ta kovioyó ta lia ni chinio noti ta nachokui ta koga noti xhinio na kama tu xhikati ná, titu tinru ti xanti xin xakuayó xakuayó na konio noti tá, ni chininio no ti ta ni kuxati nravati nravati ta uu oni xhichini ni nravati tá ni nruñoti nó, ha tikua yó tikuayó na chikoña tiná ta naneña oxane ña tina jan na kama tu xatí, ta tina yó na koniti iin ti'ilo ta dava dava xanti chin ti'ilo, jan na ho o on. tiñanti ta kitijan ngu kiti nrakama nga xaxhí.